मानली की हम कॉनो होटल मे गेली उजान अपना संघटिया सब संगे गेल बारी खायाला ऑर्डर कर्ली किसीओ किसीओ । सामन सब मागेली उके बाद खाइट बारी गफ्फ करियात बारी त उजना गीत बजाइट बा जॉन आदमी उजान बारी जोर से साउन्ड बा । बारी जोर से बजाइट त बेसी जोर से उके बाद हम काम करे वाला बोलाइली आदमी के उजान कथी कहली हमैके हम बात करैत बारी टांका जरूरी । ऊहएलगी है गीत से साउन्ड टांका काम अकरदा हमैके जब बात वा सब निहार जाई उके बाद हम अपने बोलम अपने के उके बाद अपने के जटना बेसी जोर से । गीत बजाइए के रही अपने के अपने बजाऊ हमैके टखूँटरा किसीओ न फरक परी हमैके गारो वी न होई आवी त फिलाल के लागि टांका साउन्ड व काम करद । हमैके बातवा सब निहार जाईदा उके बाद अपने जतन जोर से बजाके रही गीत अपने मज़ा से ओटन जोर से बजम हमीके खाओके बिल पे कर के मज़ा से आपन आपन घरे लग जाम ।